<noise> Ŋwaro ra no ane ay ma ci har kan ba boro ga ba ra boro sinda hina kan ga day. To gaskiya iga baa gumo, don sabili da nin kan sinda hina nisi ne nima kway ka ŋwari kaano day wo kan kina wanzamey ga day din, nin kan sinda hina nisi ne nima kway ka wadin kina day kan ŋin dorandi. Amma nin kan sinda hina nima kway ka day ni hina wane, manni man ga ni kan sinda mi ne ma kway ki nooru koney giney day ki ka har kan gin dorandi. Ni dii wadin nin kan sinda hina misi kway ki wadin te kin fundo taaban di. Mi Kay ki te ni hina wano kan man ba ni gaabo ki te wadin. Amma din ne Nima kway ki te wo din kan nooru koney ka te ka kandw ngey Kwara ni dii ninkan sin da hina di ni ne Nima wadin te ni dii Nina taabi kendi ki kaa ni bon se. Don sabili da hay kulkan ni bay gin taaban di ni baafuna ra gamen da ŋwaro do hara, ni mi si ta kin bon gallazandi. Hari kan ni sin da hina da gaabi ni dii nimi si ni bon don wadin ra. Nima gway da wo kan ni gwanda a hina ni gwanda a hina ni gwanda a gabi ni dii wadinwo manti tali no. Amma di nine nima kway ŋwaro ra ka fizau wo kan ba nina day ka kande ni wane iyalo se a si kungu a si wadata ni dii wadin man te, don sabili da amisite <noise>